Ngekolya mda we safiri le, nge ninga fursa ye safiri, ngasafiri ngenda mlima kilimanajaro ngi itime mpaka dooka ya mlima ulya ili mmanye fo shi wa- wasaakulia umbali wouki na ukalolya shi.